<hesitation> gua kakunkan de ru daneng daneng que nda pu ntjee pues kiaguan dame kuando gua tañkiy lanu que nda mjau pu mjau manes biu naje lami nda ntjee ke tsjip nda mpau ntjee pu mjau nis naje nda este cuando gua nkiy y pu majau nis ganjau y pue bu lanjegemp ndu aruudat xikiadat mjimp nda ki game mjimp ki estekiuan que lami lami kiua kiua ru ramus xiiuy ya naañ ya cuando gueno ndudat tsau rañjie nep majau de biu daneng para njuay de biu daneng biu lajue mjau nis lajue y bale stakiuangmjam'p que budat liyet ljau biu ganchiy de biu nmep dampu y njuande njaung pagas nkias gamu asi meje nep este budat ru xkidat porque nip lami mas stakiuang y ru ramus nda nda gaueng de kumu nkjuande teje mjau bale tamen y lo que nip lame casi tamen nip mje rudat liedat baruyat para ma ganju nda nda gaueng y bijiy diriuaja de ru te y cada que ke laui matse de re ganu niña nmau que laui matse bijiy bu mas mas reje ntje bijiy lai mjau manis njee. Y baledat liedat y ñkjiuyet y ki liyet nendat mjau nes pudat nibiu daneng njee y nibiu daneng ke lasekan ni nup pañat meset kidat y kiyet xiau pudat ru kiyat biu mpau njee y biu njee njuande cuaquier njee ndu pañat ru ki xikidat ki ñkiuyet pa que ya mas nip mje manesbat que njajañp biu mpiaan que lami njuande taljiu kun kun te kun kanela kun danas gandiy kuk kun kiy ki kapiey gamii y stakiuagn casi casi de de rañkiuang casi nip kjui ya cuando jut manes nendat ntuns bijiy ki ya tat nau juiudat y chiñi ya mas dijiu ya ya rudat liedat ya nda liy neng ya siempre ama lailp nda gaueng de kamus ya ya stagu stakiuang ya ljau ru stakiuang ya ljut ru stakiuang ke budat y pues ya ru njuande nteu dijiu kue njiujuñ nda daneng que tajep biu influenza u tsjep este corona virus bi mas mjau bale stakiuang que nami ya tsjegan njuaunan puro stakiuang bapa ke ke kun stakat daua y kun bale kun danas gandiy de ru nda juts y kun canela de ru nda kualp y bale nep este stakiuang ya riat kiua mjit porque ya casi nip lami stakiuang nibiu daneng que reje nibiu ganu. Y eso es lo que tauinan ast chiñi.